בְּנְסְבַּא לִיָא אַהַמּ מֻעְתַקַד כִּנְבְּגִי נְעַלְּמוּ לַנָּאס הוּוּ אַחַמִּיַּאת הַתַּעְטּוּף וְהַתִּפְהּוּם, יַעְנִי תְּחַاوַּל דִּימָא, תִּשּׁוּף הַאוּמוּר מִן וּגְ'הַת נָזַר דִיָּאל אֶל-אַחְרִין וְתַּחְס בְּהּוּם, וְלָקִין תִּקוּן מַמְתַפְּקִיש מַעַהוּם, הַדָּא שִׁי כִּיַּנְקַּס מִן אֶל-סִרָאּעַאת וְכִיַּקְוִי אֶל-עֲלָאקָּאת הָאִנְסָאנִיָּה וְכִיַּחְלִי הַמֻּגְתְמַע אַקְּתַר תְּסַאמַּח וְתַאְחִי, הָעָלַם יִקוּן בְּלַאסָה אַחְסַן בְּזַבַּא אִלָּא כּוּלּ וַחְד פִינָא פִהַּם אֶת הַאַחְר.